Vandu vaentia ushawishi sana sana le labda vazazi kwa sababu nivo nvelolya shandu vae ruunda finndo vaefanya lakini eh- kulaatre hata na marafiki ndi we tia ushawishi kweli kwalolya alifanya nndo nafe kwave taka he kwa mfano le kwetre rafiki akwa naefanya biashara <hesitation> ilentia ushawishi kweli mpaka ngaamba ele mm lo mfiri kashikeng'ana he na ngefanya biashara na bahati yakwa ngavaalikwa na mmi mfanya biashara <hesitation> ngavefanya he biashara mpaka linu. Kwakutro mareudio vazazi na marafiki- marafiki au mabuya. kusema kweli ni vo vale- vale- valentia ushawishi weruunda kasi sha yohoyo. Basi ushawishi wole shandu vale nvikya hatro le kusemakweli ngeshukuru kwasababu niwo ulenvikya mjini ngaalikwa, ngaatra na vana naaa kutrokana na ushawishi wo biashara yo shandu tule fanya tukae somesha na vana vakaeng'ana vakaemaa vakaesoma mpaka chuo shangamoto ilifo uvaali navasoma leu kwetre vetre vete se kasi fo e vekaa kaa tiki Vakaktegemea se lakini <hesitation> vile vile namni hele ngeevatia he ushawishi we ruunda kasi wakaruunda na hata veengi na biashara kulaatre umu alevaansa biashara yakwe ye kora keki na ungi ne kumba maruva, kwakutro ushawishi ni mzuri- ushawishi ni uusha shi uvishwa fo kwasababu ni ngile risi kutoka kwa vazazi nkabidi ngirisishe he na kwa vana he. Tro uvaali le shanduuu vana valehamua ijiajiri na choiki. kusema ukweli shida silya ntanta le kwetre kwetre se fo kwasababu sha uvang'aali kutre. kwetre mwana ali ntegemea fo kila mwana uvaali karibu neruunda kasi kapata riski yakwe kavejigemea fe moni.